Ai iro uwa peekang hopoko puraire riku ho weekend ho sipaka newungmo unuhenong ong week tu'ki ong weekeni tikiko uriingi tiwoninang uriingi nui aii manni toku maritomo nuhenong hoi yori nong sipaka numo nuhenong. Impah roki tiwo ii'rogemamo namamo unnuhenong noora maritimo tuhetong nohunno ai uwakko puuro riku sihetong uringiko nuii tiwoninang uringii toku nuiinumong musimang ngori nong nui numong ho yii kakau ngung ngorumo nawa' kokorumo nawa' noi ong two bagi threeyee bagi tohkeu ngong honno kitori kairumaramo, ho moni aii manni toku noi sihupenong tu'ki roki hongong beer neupenong tikite ongite nonokoh kohkuiikite ti konga hukarah nawah roki ongyori gnoto kunnu nowena newummo unnuhenong impa tirungoko nawa' sipakawah kara norosukori ne'moro owo buini mirong buinikite eneke ho sipakawah turumararong turumaramo pongkoh mivo gnori ruuworo traipla monoyo tiki inakungyu orohrong orohku ongyori sunday renno umurong ho sipakawah ngung ongko iiginna traipla ngowore Tiki unuyu <noise> kama'ko ho mara honna, ho mara honna ngowoyu ho ko o'ko manni toku noi tu'ki topukutah ngung ongi ingngina, topuku moruro ho ningning ho sipakawah ngung riku manni toku kamangmorumo unukong ho koh ponna hoyori tineh hoyori petu tokisamo urui urukong ong rungiwo ngung petu ngung. Tikite ho inakupi' no'hra kakakahku hukumararong hokumararo eneke ho moopiyai hoko no'ra hahanan ningii hahanno hokumararong nohurung nong hiya kotah turong oiitaki hukuti'he aii riino ummumo <noise> kuhhkurumumo konnomgmo konnommo romokopo rewammo tii owokoto paraparakori kuh kurung yong, kuh kuruingyo ranno umummo nii ehkong tii rangkoh kohkuii kuhmorong, kuhmoro aii roki aaton nong.